मसूर की दाल पहले धोदी। फिर कुकर म पानी, हल्दी, नमक और मसूर क डालदु। तीन चार सीटी बाद दाल तैयार होलु। ऊपर तड़का लगाण क लिए घी म लहसुन, जीरा और मिर्च भूनदु। दाल म तड़का डालदु। दाल गरम-गरम परोसदु।